Enyɔ̃. Shigbe koklo nenea, ne, ye gbe lɔ̃ koklo be ya nyi lã, egbɔ yeo, koklo yeo, ne ebe ya gba nyi ya kpoa, ŋ-sh- shigbe nyĩ nenea, ŋ'kɔ le ashinye me nanawo. lɔ̃lɔ̃ me tsɔ nanawo, matin, gaɖeomɛ le fifia, né nye me fɔ̃ le xɔmeoa, ne woawo ƒɔ̃ dze ŋ'kɔ ne nyea, o nɔnaté kpɔŋ me drona va kpɔnawo nana ŋɖuɖuwo keŋgbɔ tsaƒe wo dzona. Vɔ ne nyi be, me gbɔva ne nye me kpɔwoa, ŋ'kɔ le ashinye, ne shigbe koklo nènèa, ŋ'kɔ le ashinye. Né ŋugbe ɖe be,<noisɛ>, ne wo gba le kaka dzidziƒe tsà, kolkonye la va. Donk numa nana be, ne me nanyi tete, me tsɔ bli daɖé via, o va dzena ɖe atadzi nam. Ye, o nɔna tsã bliku le alɔƒome num. Donk me ɖo lɔlɔ̃ na wó, watsã wo ɖo lɔlɔ̃ nuŋ. Égbɔ tsà, nene. Ŋ'kɔ le gbɔ tsã shi. Ne o gbagbe yonè etsã kpoa, egbɔ va ɖo. E la ɖunu. Eyi kaka be kpɔm koa, eyi kaka be kpɔm ŋtɔtsa, e nɔna xlɔ, e nɔna ɖe be ŋ bebebe ŋ bebebe ŋ bebebe nya be ye tɔ eya va le yi. Nene ma be le le gbɔnyĩ ema lo. Enyɔ̃ tovo nɛ egbɔ kudɔ kokloa, mi nyina kpakpa, mi nyina tsaxe, mi nyina ahɔ̃nɛ, le miagbɔ. Ne wo ŋtɔ, e gbe fɔna yɔnawo nanawo ŋɖuɖu tsaƒe mia kekeŋ mi gbe kakana kpoa, ne gamea gbɔɔ, game kedzi ne egbe yɔnawo ɖo nana ŋɖuɖuwo tsaƒe mi dzona, ne gamea gbe su kpoa, wo a gba gbɔva, O ne kaka dzidziƒe fiyi ne wo yia, ne egbe yɔ kri, ŋkɔ ke woyɔna nɛ egbe yɔwona kpoa, kaba wo ƒudzu va aƒeme ʋɔ. Togbɔ be, miagbɔ le fiyea mi me nyina nyio, enyiya, mi me nyina nyio, ena be nye me nya nyi ya tɔ, vɔa, me kpɔna fulaniwo, né wo pklɔna nyi va yina, ne nyia me ɖo lɔlɔ̃ nawo alo woatsã me ɖo lɔlɔ̃ nɛ nyiawoa, o ma teŋ a nɔ blu woabe gbe nawo kpoa, woa kplɔ wó ɖoo. Ewã kokoko me nya be wohã o ɖo lɔlɔ̃ ne nyi, vɔ miawo ya le fiyea, mi me nyina nyioa, nye me nya etɔ yao. vɔ me kpɔna kplɔna nyi va yina lo.